Eka wayi, eyiri abana bayi namukali wayi ngaghulha ebyalya emirundi eyangathe nangabara kusangwa ebyalya ngabighulha bulikyiru singawithe eririma eryanagalimamu. Obulikyighuma ngakyighulha ekyenjakya, ekyerithunji nekyerigholho ngakyighulha bulikyiro. So singasi nganimirundi mingahi namabarayu omwakwezi betu ngabighulha obulikyiro obunakya omwalhubulha ngaghulha ebyalya ebyabana bayi erirya. Nahangikere esaha enu hakuhi nakabiri akangakolha, <hesitation> gaghulha ebyalya obo omwigholho ingakulhuka because ngalira okwamubiri. Yanginabya mirundi eyiri ngamakumi ngabiri kwitsi asathu. Obwo omwithateberezya omwakwezi okosi because mukanabya ebiro inakeserya ekyayi ingaghana erighulha ebyalya. Oho ngabare amakumi ngabiri kwitsi abiri na ahu isikutsibu but ewayi yangaghulha ebyalya kutsibu omwakyalu kusangwa singawithe irima. Ngaghulha omwanjakya, omwigholho nomwithunji ebyalya byabana bayi betu ahangikere hanu nimirundi makumi ngabiri masa kwitsi abiri nithanu ahu. <hesitation>